Kerjaan yang cocok ya kerjaan yang cocok kalau kata gue sih kerjaan yang lo gak ngapa-ngapain lo punya duit. Pernah nih gua namanya, kerjaan ya dari yang waktu pernah pegang usaha gua pernah sampe yang pernah gua di batas bener bener yang gua di bawah banget dah kerjaan gua tuh dulu dari yang pegang uang tiap hari, sampai yang gak pegang uang gua pernah tuh, ngojek gua pikir ngojek lebih enak itu kan lo gak terikat waktu kalau lo mau apalagi waktu dulu tuh online yang sekarang ya tiga tahun untuk gue ngejalanin ya gua pikir enak lo gak kayak yang diatur-atur waktu lo, lo atur sendiri dah tuh kan ya iya enak tapi waktu kebutuhan lo mau banyak nih, udah gitu orderan ojek lo malah anyep nih kadang dua jam bunyi sekali. Dua jam bunyinya sekali, wah itu udah paling ribet dah tuh. Pernah waktu itu mau lebaran tuh. Wah, gue yang agak balik sampe dua minggu, tiga minggu. Buat nyari gimana caranye buat anak bini gue. Kebeli baju gitu kan. Gue sampe bikin bedeng. Bikin bedeng tuh di bawah kios waktu ada got gitu kan. Gue bikin bedeng disitu. Gue tidur disitu. Wah tuh nyamuknya tujuh belas setan gitu kan. Gue pikir ya gimana ya udah. Gimana caranya nih gue nyenangin anak bini gue nih kan. Gue rela deh biarin gue gak pulang-pulang gitu kan. Gue mandi dimana ya. Gue mau balik emang deket pangkalan ojek gue. Deket rumah. Tapi gue gak mau kan ngeliat bokap gue sedih. Ngeliat gue kayak begini. Gue mandi di pom bensin, gue bawa baju. Gue mandi di pembencin, baju gue cuci, gue jemurin. Di bedeng gue tuh kan. Sampe pernah gue ajak anak gue tuh sampe ke bedeng itu. Ini tempat tidur ayah. Iya ini tempat tidur ayah gitu. Ya gue ngerasa gitu ya. Gimana ya. Buat jadi pelajaran aja gitu. Kedia gitu. Kalau hidup tuh gak selalunya mulus gitu kan. Dari situ. Alhamdulillah tuh kan. Bisa kebeli deh tuh baju gitu. Walaupun ya miris juga. Yang mulut gue ideal ya. Lo bisa nata. Duit lu, gimana caranya biar lu enggak, yang penting-penting dulu aja deh, gitu kan. Nanti kalau misalnya nih namanya tahapan, ya memang sih gue ngerasa tuh waktu ngobjek itu, ini bukan kerjaan gue nih kayak gini nih kan, walaupun gue pernah jatoh dari-dari atas ke bawah gitu kan. Ya gue ngerasa ya mungkin ini proses gue gitu kan. Gue coba lagi, akhirnya gue ada kesempatan lagi nih. Ya, dibilang nggak sampai yang harus ngegantungin masih aja gue tua, terus ngobjek terus gitu kan. Tapi alhamdulillah namanya kita cita-cita kan, kadang kalau ngasih jalan, tapi sempet juga gue prostasi itu kan, kok gue gini mulu gitu, tapi alhamdulillah ngasih jalan sih gitu. Sampai sekarang nih, dikerjaan gue yang sekarang nih, dibilang alhamdulillah ya, alhamdulillah istilahnya gue dapat gaji gitu kan, nggak sampai yang ngandelin orderan yang anyap, waktu yang anyap, gue harus bertahan hidup. Kalau menurut gue yang idealnya sih ya, lo bisa punya toko di mana-mana nih, terus lo punya karyawan, lo tinggal ngatur deh tuh. Terus, duit lo bakalan nambah walaupun lo nggak ngapa-ngapain ya, tapi gue sih rencanamu kayak gitu tuh, mudah-mudahan allah ngabulin gitu ya. Mungkin gue proses dari sini dulu.